طيب يا طويل العمر اول حاجة بتجيب البيظة وتحطها في موية باردة عادية <hesitation> تحطها في يعني جدر ولا ولا <hesitation> براد ولا شيء. وتحطهم على النار وتحط شوية ملح او خل عشان البيظة ما تنفجر لانك البيظة لو لو حاصل لها سلج زيادة بتنفجر من بعض الملح او الخل هذا يمنع الانفجار هذا بس تتركها على النار خمس دجايج الموية تغلي وثلاث دجايج اخرى لين تنسلق وبس خلاص.